Ksaqrik miy mi sin woqul aqab' uche' ni tan aq'ab' lo uche' taq a lo las seis siete de la mañana es ke komo iwir xujee pjunimaq'iij ruk' jun qichlaal enqaaj xb'anwi' mraj chik xu jopnik ya taq xujopnik uj kosnaq xuj rchap wram ya mrej chik <hesitation> aq'ab' chi' miiy ksaqrik mixen wrom mixinka'jij k'chi' ke mixachamb'ej ju wnaq ke k'o jun jun alab' jroq tchupik xchupik cha' iwir a buen mixkyol rij chi' ruk' nan pues uche' xkubeqtaqij xkubeqtaqij ri kichlaal che mitikk'ulmaaj mixujpek'chi mi xqyol k'chi' ruk' naan che xtqk'amik pues kumo ke qb'an k'a taq kchup ju wnaq kumu taq tchup ju wnaq qka'jpoon qxmij riij nim ri gast kchuknik chku ri ixiim kumu tyo'q kway nejel wu ula' kapnik chij kamnaq tons xqyolriij ri chi' qtakelul kinixiim qtakul kinixiim xujpetik qatz are' re taq mixujul chi' kuk' wnaq koq' ki wnaq i mixqta' ktzojsik ketal k'b'an che xk'ulmaj alab' kpe nanyoox mixyol chemo mixb'an che xok chu wualab' Che mix k'ulmaj nu'j xqnimrsaj rk'u'x konchi' kela' kojcha'kri ke xkojk'isla' chi nimrsaj i k'ux kumo nkare' xaq ix kixk'ulmnik ajk'ori' ix iwa jin ki k'ulmaj chaq kb'ej xkujtrab'poon ke chriij k'ool i pasens kojcha xqb'ij chre' xuj yolwik kumo ya mixuqk'is qyolwik mixoken jab'taq u'la' chik chi' nuj kumo kb'ixik chi chemo mix b'anik tons mixiqtaqiij kuk' jab'taq che ki qchek mixiqb'an xb'iij jun achi' chi' mejor jo' wuk' kcha'kri kraaj re wu we tqtaqij ri kotz' chemo tqyo'k wu kotz' chij wu kamnaq ek'ri naan xb'iij k'chi no chermal kixjoo wre' kicha chnk'ej ixoq chik kujito' tiqsb'uj re wu woy como ya xtapan ri or xku'l ke ri ula' che jun kiq to'b'aal tiqtij chib'na' ki jk'omiik are' <noise> wu kwaj tqyol chi ki jk'omiik nmaq knaq' <noise> are' le knaq' nmaq knaq' kb'ix chre' la chamborot rb'i' no' chemo wu chi ya re wu knaq' mixchq'aj k'chi' mixqaaj sk'ej chrrij i k'o q'or jroq tke'xik xb'an ki' jk'omiik chi' ktaqix iik ktaqix sk'ej mixqaaj chirkunal ya mixb'antjik ya mixojchamb'xook chi' nu'j kixjo' miiy re jun tob'al kicha' ki wnaq ri' nu'j kumo kb'ixchi chemo rb'anik wu chek'ri' Wu nmaq kna'q lo loke qilmaj qilmaj wu nmaq knaq wu chomborot kb'ix che nu'j are' k'ri' wu rtib'lil way wu kchuknik taq kb'anik ri awa'n taq kb'anik ri jch'ooj o taq k'o jun ju wnaq kchupik ktaqix knaq' che ttijik kumo nejel k'ri' nejel awa' ktij re wu tia'j taq k'o komnaq ktaqix ri knaq bay kuk' wu wanq uche k'o ke chelokb'ij tatanol k'o ki' rxe' kk'as k'o ki' rest kknaq k'olik mix mixtzakook chi' nuke wnaq ki' kuktik wu mixi'wa' k'chi ki' kuktik ketlo ri wa' xb'anik ki cha'kri qatlore' wu tia'j porque re wu tia'j xaq kk'qeken chki wanq chik qach wnaq ktij pior ri eqmon laj q'en laj ak' qach ke wnaq katz kgaan la' kk'qeken xaq psolb'al kyalaken wi' kicha' kri mixyolya' jun jab'taq ximiy mixujwi'k pdesayun <hesitation> yak'taq mix b'antjik kix wo'q chak'ri mixeq k'melul kiq laq chi nu'j wa k'o wi' qtaqij ri atz'om k'o tlo kraj kir tz'amalil nu'j k'o ju chik chi' wu mas qatz qa tz'onik kqaj chi e ik ki cha wnaq qatz ke' mixe taqxu'l chi' wu nmaq iik wu riik keej kb'ix chre' are'k' iik wa mixktaqij ke wnaq nu'j q'o ri wnaq qa qatz kgaan q'o chnk'ej iik chik chqij iik mix k'ilxik mixqaj chriij Arek'rtib'liil kwoy wnaq ri' mxktiij miiy ksaq rik, ke'ku'kit ke njeel wu wnaq mxo'pnik, k'o wnaq ipetnaq ajquul k'o wnaq nkeré qech ajtinmiit. ktz'noj chema komke chewa' si are'iik wa'ri tijb'alre kqajiik, kum qal kqaajk'chi' kum re ri nab'ey ri knaq'wa' kb'aan re jk'om iik, sicha' jk'om iik rb'i' kum kke'x re wu q'oor tek'keek iik chpom kpqon re' no'j sinikere ya ajwi' qach ke ajk'lob' ke'tjiw iik, k'oke keq raal ajk'lob' itarnook, qak're iik chi'kqaajik, chjujunaal kirya'qaaj ri wnaq riik, i k'ok'chi' chqi'j iik kepli kimb'iij. k'ochi' chqi'jiik kepli kimb'iij, mxb'anik mxk'lix ri iik, k'ok'chi'nmaq iik kqaaj chriij, kpeken ri wnaq a xel teew chriij, are'k' rb'anik jk'om iik ri' i sicha' k'oot qe qiik chik, qyo'k riliil. ta tawiix re'wu knaq' ki'cha'ke wnaq chi' mxkb'iij, qatlewa' xttzatziik, kum xaq tya'j, tya'j qach ween tya'j enkambie re wu knaq' más kuj ware' ruk'knaq' ari zuub' qatz koow re zuub' xeluul psub'aal kyo'qa'n chi' chqwooch kuj wi'k utz i kum ajwre'laj ixiim k'a re wu ixiim krilloy nkere' ajtq'aaj re ixiim kum re wu. Aixim rech ajtq'aaj taq ksub'nik y ktewrik, pur mon koow ktelik, i pur mom kkiririk, rtijik, sicha' mkamb'ri ajwre'laj ixim qatz mxi' waake wnaq ruk' ksub' mxqajik, wi'.